Mbeti ko ipuere vaera yaporoapo jukurei, ipuere vaera kia yandembori oï yave yande ñaiape ñame mbaraiki ñai supe yae guramui pegüai ño yande yaiki ñamombo jokua güi va ko mbaeti ikavita ˂Hesitation˃ tenonde yandemiariti jaendie ipuere vaera vae oime yave vae yaikua sugüiva ñañono kavi vaera.